Ny fomba fampiasana ny vata fampangatsiahana: izy io dia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra; mizara roa kosa anefa ny vata fampangatsiahana: ny ao ambony mampivaingana ilay zavatra ary majaritra kokoa noho ny ao ambany satria ny ao ambany mangatsiatsiaka fa maharitry ny andro vitsivitsy fotsiny.